Sujur lenhipo hi ram fat ram alaunea. <hesitation> Kum tirata, <hesitation> kum danavot emema, <hesitation> vurte atlanasa emema. <hesitation> Kum leihol alauchenpun <hesitation> korlum laharing dea dangaya kuahi alavot emema. <hesitation> Vurt ratepo, ten tena alaum chintavane. <hesitation> Tumizoachuan, <hesitation> anboruak dea laulum chavadirisomni selsis. Atanga somtun selsis. <hesitation> Dea alaunea. <hesitation> Kansa lamachuan alavotak. <hesitation> Amaerochu, <hesitation> niem lamaerochuan alum tantungane. <hesitation> Tichuan, tumiedangchuan kum tokne labahian. <hesitation> Anboruak gleem gleemin avot chavadir dil. Ane.